شنيه تخاااااف لا حاليك ماتخافش أسمع كلامي والله هكا تشجع تشجع وجرب وتطارق والله توتشوف والله فيهااااا هكا إحساس غير عادي ركوب الطيارة بي بي صدقني لما تولي ديما تحب تركب فيها الطيارة وتوليك في كل رحلة قاكة اللولة.